כ'בין א אסטראנאט, און איך האב נישט קיין שום וועג צוריק אראפ. קודם וואלט איך זיכער געמאכט מיך צו האלטן פארנומען מיט גוטע געדאנקען, און נישט אריינפאלן און דיפרעסיע. ווייל דאס איז נישט גוט און דאס מאכט נאר מער לאנגווייליג, און דאס די מח קאנטראלירט די מענטש. און איך וואלט פרובירט צו האלטן מיין, מיין מח און א גוט, דורך טראכטן גוטע זאכן פאזיטיווע זאכן.